Hɛmba mu dan na dua do dan wͻ hͻ a, mebɛpɛ dɛ mebɛtsena dua do dan mu osiandɛ ͻno no, mowͻ sor, mutum ho dza ͻrokͻ do wͻ sor nyinara. Abͻdze a woetwa ehyia hɛn, nworaba, adan ahorow, nnoma nyinara, mutum bɛn hͻn na menye hͻn nya nkitahodzi sen dɛ mebɛtsena hɛmba mu dan mu.